komiði sæl og verið velkomin

þættinum í kvöld fjöllum við um ræningjadóttur í Þjóðleikhúsinu segjum frá bíllausum degi í Brussel og París og fræðumst um samtök í Kenía sem hlúa að afríkufílnum ég heiti Ingibjörg og nú verða sagðar

söngleikurinn um ræningjadóttur var frumsýndur í Þjóðleikhúsinu um helgina stór hópur barna og unglinga tekur þátt í söngleikurinn um

er byggður á bók eftir sænska rithöfundinn Astrid Lindgren hún skrifaði fjöldann allan af bókum og margar þeirra eru vinsælar enn í dag Salka Sól fer með hlutverk og Sigurður Þór Óskarsson leikur vin hennar Birki í apríl streymdu hundruð krakka á aldrinum tíu til fimmtán ára í Þjóðleikhúsið til að þreyta

sem voru valin fara með hin ýmsu hlutverk til dæmis hina

og forvitnu

ævintýrið um Ronju ræningjadóttur hefur notið mikilla vinsælda hér á landi og verkið hefur verið sett upp áður í báðum stóru leikhúsunum og hjá áhugaleikfélögum víða um landið síðastliðinn sunnudagur var bíllaus dagur í París í Frakklandi og Brussel í Belgíu borgirnar tvær eru stórar og margir bílar keyra um göturnar á hverjum degi og því var ákveðið að loka fyrir alla bílaumferð í einn dag á því voru reyndar undantekningar því strætisvagnar leigubílar og rafmagnsbílar fengu leyfi til að keyra um ákveðnar götur þetta er í þriðja sinn sem götur þessara borga eru tæmdar af bílaumferð íbúarnir eru þess vegna orðnir vanir því að geta gengið um göturnar

án þess að þurfa að passa sig á bílum þennan daginn tilgangurinn með því að hafa bíllausan dag er að vekja athygli á hvað það er mikilvægt að reyna að draga úr mengun í stórborgum og hvetja fólk til þess að nota almenningssamgöngur

hjóla eða ganga margir nýttu tækifærið og drógu fram ýmis óvenjuleg farartæki og börn notuðu plássið til þess að skreyta göturnar í

Kenía eru starfrækt samtök sem leggja nótt við dag í það að hlúa að

það eru um það bil fjögur hundruð og sjötíu þúsund fílar í Afríku og þeim fækkar stöðugt

afríkufíllinn er í útrýmingarhættu sem gæti þýtt að innan nokkurra ára verði engir fílar eftir það er vegna þess að það eru margir þótt það sé bannað það kallast veiðiþjófnaður samtökin starfa í

þjóðgarðinum í höfuðborg Kenía þau voru stofnuð fyrir fjörutíu árum og eru með marga starfsmenn sem hugsa um og reyna að koma í veg fyrir veiðarnar fólkið sér meðal annars til þess að sem verða viðskila við fjölskyldu sína séu öruggir samtökin reka einskonar dagheimili fyrir tuttugu og sjá til þess að þeir fái nóg að borða dagurinn byrjar á því að undirbúa

matartímann fá mjólk úr pela þangað til þeir eru orðnir tveggja ára og geta borðað annan mat starfsmenn samtakanna kalla sig verndara þau þekkja hvern og einn mjög vel og vita hvað þeir vilja með hjálp samtakanna hefur um það bil tvö hundruð fílum verið sleppt aftur út í villta náttúruna

munu því vonandi vaxa og dafna og fá svo að vera í friði slökkviliðs og sjúkraflutningafólk af öllu landinu sýndi um helgina að það er hægt að keppa í öllu Íslandsmót slökkviliða var haldið í Mosfellsbæ og þar var keppt í greinum og með búnað sem tengist starfinu beint keppendur rúlluðu út og gerðu upp slöngu björguðu í háska báru froðubrúsa og margt fleira